ක්‍රීඩා වර්ග ගත්තොත් <hesitation> පාපන්දු <hesitation> දැල් පන්දු <hesitation> බාස්කට් බෝල් <hesitation> රග්බි <hesitation> වොලි බෝල් <hesitation> ඒ වගේම තියෙනවා හොකී <hesitation> ලංකාව වගේ නම් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි ක්‍රිකට් <hesitation> ඊළගට වෝටර් පෝලෝ <hesitation> පිහිනුම් ක්‍රීඩා <hesitation> ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> බොක්සිං <hesitation> රෙස්ලින් <hesitation> කරාටේ <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ටෙනිස් <hesitation> ටේබල් ටෙනිස් <hesitation> බැට්මින්ටන් <hesitation> තව අපිට <hesitation> ගොඩක් දිවීමේ ඉසව් ඒවා ගන්න පුළුවන් <hesitation> ඒ වලදී අපි <hesitation> දැකල තියෙනවා දුර පැනීම් <hesitation> උස පැනීම් <hesitation> මීටර් 100 මීටර් 400 දිවීම් වගේ ඒවා. ඒ වගේම <hesitation> වාහන සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඔය <hesitation> කාර් රේස් වගේ ඒවා <hesitation> තියෙනවා. ඊළගට <hesitation> ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාව තියෙනවා. ඊළගට ඔය <hesitation> තව <hesitation> මුහුද ආශ්‍රිතව කරන <hesitation> සර්ෆින් <hesitation> ඒ වගේ තියෙනවා. ඊළගට <hesitation> හිම කාලෙටත් කරන ඒවා තියෙනවනේ ස්කීන් වගේ. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඊළගට <hesitation> හෝස් <hesitation> රයිඩින් කියල අපි කියනවා <hesitation> අශ්වයින් පැදීම වගේ ඒ ක්‍රීඩා තියෙනවා.